Siima, funii a kaye gnooju, iriibe ignoju yuna jické dhiisilé. yuna dhiisilé mbéghine dorong, a kaye a docka fu saama, a la dockaghi foo nlhaa rummu. Yune naa dockaghi foo nruumu, nangh na a la boode nmaarima. Saa bhimbir fuu dhoodoma. Fo doodoma i la buughati i lasa bhughatine. Ghuna nfé siima fu ndowuma. Wungoma fu-tungh-gnoju-wu-ndowuma-gnoju fu tumma i yénoti siini. Ghune i yonotiki. I gnangh nanghtitiki